Kuimuudu inne määnestki tähtsät asja hiussit säädäq vai soengut tetäq? No kõgõ kergemb um hiusõlõikaja man kävvüq. Tuu mass külh, a tuu tege sullõ ilosa soengu. Ku esiq tiit, sis esiq kaet, kuis tahat vai kuis tiit. Esiqhindäl vaest lõigadaq ei massaq peris.